Indonesiapeko jae oime ikavi, oime <hesitation> ara iviaki, arakuvo, oime oiye <hesitation> jokuaretape jaeko oime tätavi jaivi, oimevi <hesitation> otiniave jareko jae oime ma <hesitation> ɨvɨaki oyekua jokopeno jukurai jokope kua tëtape